<hesitation> Munywaani wange obu akuba nayenda kurya ebyokurya ebirungi baitu ebitaine sukaari, nsobola kumugamba atarya ebyokurya ebiine owutu nyingi, kusanga noyenda kurya nk'ebihimba akenda kubisiika na awutu, nsobola kumugamba osobola kucumba ebihimba byaawe kulungi, osobola kubicumba bitiine awutu, nikwe obicumbe boil, obiteekemu akatunguru norunyanya